راح أقدمله نصيحة إنه هاي التمارين تساعد على تقوية العضلات وزيادة كثافة العظام وتساعده على حرق الدهون والمساعدة على التنفس بشكل سليم فهاي التمارين تزيد من اللياقة بشكل كامل وتأثر تأثير إيجابي على الجسم وتكون من خلال رياضات المشي والضغط وغيرها من التمارين.